आजकल का सामाजिक परिवेश का हिसाब से देश दुनिया की खबरों से अपडेट रण का वास्ता और कई सारा संदेश औण का वजह से मैं दिन मा अफणा फ़ोन थें अनगिनत बार देखदू। अगर अंदाजा लगाए जौ तो मैं करीब सौ बार अफणा फ़ोन थें देखदू।